<noise> were june ndiembile isyule wundindile isyule wetekata ujangu labuda amapevu <noise> umbo ijangu iwinyaruhara zaidi kwane. Lingalole isiku isi, <noise> ikendele imutuka, <noise> likendelemo ikendele mutuka ndibala ijune kudoba ndibea kudoba, uvusafiri kumwene <noise> ita bwana, <noise> uvesiwaweka ndita twimbe isyule vijanguukimbi <noise> twende isyule vujangu vukimbile, <noise> inelelo udova ndino ino kwasababu, <noise> uririrafiki yangu, <noise> panda wulewule hova, <noise> panda wulewule, <noise> tuvuke tuvujage, <noise> ino poidekavone ikumbula vonunu uta jira namwene ambulile vunonu, ila ambula kuruhara, <noise> ukuta andinine mutuwije ndikulile. Ndikendi inzira iji ndikenda inziri iji ndekendi inzuri iji ndikendi inziri iji <noise> pundikise ndikakula numutu hijira vikiangu, <noise> ndikukuvula najuve najuve ngakende inzira iji, lazima. Lazima juvunokwe juvutole ikinu iki vunokwa, ungakinde inzira iji <noise> utapate nawewe <noise> ikikinga votwisova. <hesitation> Lasima juve juwutola, ungakinde nunu tukendake wiki moja, <noise> tukende wiki moja, ndikupa amaelekeso vunonu, ukuva najuwe ukatole mutuka ma uvukinoa amajani, wundisaula uwuta andikeri, nandikelili ikinu apo ma ukipandile umutwa jana uve ukinywela uvugimbi tu ukinywera uvugimbi, kumwaakano uvusavila uvusavile wakukenda navo, kama iji.